Ɗon laddeji feere feere ngesaaji e leydi feere feere: keeki, aays kirim, payi (payi e aapu, payi e cheri), puɗiŋ, kostaarde, buraawni, kuki, donot, mufi, kopyeeki, chisekeeki, tiraamisu, kreme burulee, makaron, jelaato, sorbee, baklafa, puɗiŋ e naari, salaati e naari, musa e chokoleeti, tarapul, churros, wafele e sirop walla naari, paankeeki, skoonji e jam e kreme, jeelo (ngesa e jelaatin), kande, baari chokoleeti, fajji, aays kirim keeki.